Piyoda yurish yoki yugurishni tanlash kerak bo'lsa men yurishni afsal ko'raman chunki u atrof muhitni kuzatish uchun yaxshi imkoniyat beradi va fikrlarni tartibga solish uchun qulay vaziyatni yuzaga keltiradi. <noise>